ཏཱ་ཉམ་གི་སྐོར་ལོ་སུའི་འགེ་ན་དི། ཉམ་གི་ཁ་ཏ་ཟོ་དབྱོར་སུའི་འགེ་ན་དི། དེ་ཉམ་དེ་ཡ་ཟོས་ཨ་ཅི་ཀ་ལ་ཅའི་ཐ་ཧེ། གོ་ཐང་ཕོ་ཏོ་ནག་ཅ་གི་ནག་ཅི་ལག་ན། ཐམ་ཅ་ན་ཁུར་སིན་ཆུ་ ཟ་ཀུ། ཐེ་ཡ་ཨོ་དི་ཁུར་སིན་དེ་གྱན་ན་དེ་ཨོ་དེ་ཁུར་སིན། ལོ་ཐུད་པདྨ་གི་འབག་ཧོན་དེ་གི་ཨོ་དེ་ལོ། ལམ་ཕྱ་ཏེ་གི་ཀུ་ཁུག་གུ། ཁུག་སྨྱོ་གི་གི་ཨོ་དི་ཁུར་སིན་གི་ཕ་ཀོ་ཆུ། ཐམ་ཅ་ཕག་ཏེ་ཟམ་ཀོ་གུ། ཐམ་ཅ་ཟམ་དེ་ཀུ་ཆུ་པ་ཡ་ག་བ་ལེ། ཨོ་དི་གི་ཁག་དི་ཆུ་ལབ་ལམ་ཕྱ་ཏེ་གི་ཐེན་ཏེོ་ཨིན། དེ་ཟོ་ཀཱན་དི་ཐམ་ཅ་ཟོ་དྲ་བཱམ་པོ་བཱམ་པོ་ན། ཟོ་ད། ཨིན་། ཁག་ཐེན་དི་མེ་ཡོ་ཆུབ་ལེ། ཨོ་དི་ལོ་ལབ་ལྷམ་ཕྱ་ཏེ་གི་ཀི་ཆུ་ཁུ། ཀི་དེ་གི་ཨོ་དི་ཐང་ཀ་ཐོ་མེ་ཡོ་ག་ན་ཡན་ཐ་ཀ། དི་ཆུ་ ཐམ་ཅ་ཀོམ་དེ་གི་ཐམ་ཅ། པང་ཀ་ཀོ་གུ་ཨོ་དི་གི་གབ་ཟུ་ཨོ་དི་ལབ། ཀི་སུབ་ལེ་སྐུ་རིན་གི་རང་ཟེན་གི་ཁེག སུབ་ལེ་ཏེ་ཨོ་དི་ལོ་བང་ཀ་ཐེན་དི་གི་ནག་ཅ་གི། ཉམ་བྱོད་དབྱོར་བཡེ།